भासा के जर्ये हमन आपन विचार के अभिविक्त कर जाच्छे। भासा के सीखे खातिर हम आपन विचार के सही ढंग से। विव्यक्त करे के लिए सब्द के इस्तेमाल करच्छे भासा। सीखे खातिरहमार विचार और कार आदत बदलते। जाच्छेभासा सीखे में हम इन दिमाग के लगतार। और सच्चेत विचार बनाने में अनुमित मिलत छे। भासा सीखे से हम आपन बारे में आपन अनुभाव। और आपन विक्त आस्तीत के बारे में सोचन लागत छे।